Ya munasu manuk, manuk te'e one to lowen tan one to ijik tan ara kite ma munasuta manuk ara sua'ne bersih le bersih nda kite mamiho ake maloso ake te ara ara pinoto te manuk na rupantas soake maloso ma'ne wulun ne ka kabersian kite na ara na suale na bersih na men kite tomangator potoan-potoan ta uma'ne pai majadi to komangas <hesitation> orengan ta ore wi ore mangaku mangase e rupanta kunyit e rupanta te pondang rupanta wawah ne pae paimbunan te rupansu sukurin na ara Rupanta kurin ara naloso e rupante talana na lana te te ma'ne ma sine mawowo na pakarau-pakarausu so putung na putung pekaman ti'i men gas na te ko ara sikite ke'ren na te mamiho putung to kangan cupan-cupan ta ondei kumase torompong mane putung te ma majadi na te ara na piniho te rupante sukurin ben kite ara na na soye na ben rupan taso tan rupante kumangase rupanta petsin kaco rupanta to ku mangase penyedap uma'ne te manuk to <noise> tusukurin te maunanam na ara nasoye Wo pooman ta sutorario payumais wuyamang te na soye na to kanen kite tem kite mempo su'ehe meja toni atore one tekan one te manuk to linoso na kite kumanpak kusan tie